Nne. bere tue. tale ɛro o'ro araba a'teh sira-o aju'a-o a-one a'o bere a'o tae a'o tale a'o ɛro a'o oro a'oaraba a'o atah a'o sira-o achu achuri-nne achu-obere achuri-o'tae achuri-tale achuri-ɛro achuri-oro auchur-araba anehuri-atah auchuri-sira o achuru ‘a o. achuri-a'o nne achur a'o bere auchuri a'o tale auchuri a'o ɛro auchuri a'oro auchuri a'o araba auchuri a'o atah auchuri a'o sira o oberi auch oberi auchuri nne oberi auchuri oberi oberi achuri otae oberi achuri tale oberi auchuru ɛro oberi auchuri oro oberi auchuri araba oberi auchuri a'tae oberi auchuri sur'o'o oberi auchuri a'o oberi achuri re a'o nne